Yandepuere vaera yayerure ikaviko, yaike mopeti o kiriingatu oi va pe anitako yaeka <hesitation> yembambeko esa jukurai yave mbaeti yandepuere yayapo mbae ikavi, se aja <hesitation> ayapota yavekua meditación jaemako ayeokenda kiri ai semaendua opaño. mbaere jare jukurai aiporu tumpape. iñiro vaera seve mbae ayapo vae, ani aiporu vaera mbae supe javoi jokua opa semoakañi mbae, mbaea a <hesitation> kavi mbaegui